Pikkye wo ni illow tiya lah, so bonne kham ni kyow bonne lokachi wo ni illoww tiya lah, dano yi ghi sittaw khuma sittaw kyaiyi kha ɓabg wo mun yisi sittaw, so dano lokachi anghighi kurba anghi wo ɓallom tiya lokachi kirem, to mani illow kha lilu do ɗan ni kwobi khuri, immani kwapow khuri, sittaw kyeyi ka ɓangno wo munda yi kha neh kha dan o toh lokachi ɓonne kam ni illow ti ya bonne, bonne kyeyi ni illow tiyayi-tiyayi a karami baneh wo ni illown tiyayim, sittaw kham ni kyow boneh tiya sittaw don angha manni wewoniyighim sei sittaw, imma hi illow kha lillilu karpe pedow dano ta illown kha ne, nak wop inari merum-nari meru ti khurim sai karpe parellow bonneyi kenan kowane taran yapidi tiya binneh paro khuri kyeiyi so ni wanna ɓarow ma ka parowaro kure tone lokaci na di ɓani khi ghi dano da mahnna bumne tiya pari war khuri tiya sene kyuyi kenan gapyannum pikkye to ni da yip ama wor khuri kyeyi har ni wanna ɓarow ti yen pari wor khuriyi har ni wanna ban kene. To ni ɓanihji pa gar ani watu wassa da nokeyi dan banneh sittaw kyeyi wanna yow gbo ti sino nari ma puzo yani, neh kha nab tomon anghiyim imma yapidi tarrow ma ni kwopow khuri diga karpe diga poromonni khini lillu, daga karpa pe daw kini lillu sai kampe paralam kini sin, sei mani men ani ming mani mana ni ni ɓarow sai sin ɗosson, sel ma yapidi tarrow doyi khikkyei, to ni wanna yow kha kyekki yapi na to tunda ni anghishi kowo nayim sai sittaw kyeyi ni wanna ɓarow imma ni worow pidn balla ma ni illow kha lillu ni worow pidi balla ma dan dano illi bi pidi balla ma dan dano illi bi pino dam merun kha ne eh dan merun kha ne mina nehe kham dane ti lokachi kireyi dano khayeno kha yi ɓalla sei sittaw, imma ni illow kha lillu sei sittaw, to ni wanna you dii-ni wanna yow dii, ni g ɓudow na wewo ni yo wim, ma ni worrow pidi balla dan dano wanna kaye-knaye no, ni watu n ani watu allow ya g ɓongho nay akamata ni wossuru mina ni ri khuni ri yapidi ɗa, ni ri ya ɓani manni khakroyi immani row ya ɓan monni khakeyi ko yamba ta yin a weh wo kwopow la sittaw khikkyeyi to nakha wossuru mina nakha riya ɓantu poro khira. Ni row ya ɓan poro khira nindi na ppena nakha ri ya ɓaghi langyarah ni ɓaghrow langyaruh, nakha watu wassi pari ɓaghri langyarah nakha riya khayi gollong ti ya bak ɓakori poro khirayi toh ni ɓanow dii khikkyeyi ari bi nom to poroyi uroni da yuwani kyeyi, ni row ba bug ra khanyi langguahyi ni khago langyarayi wa na to ko mun gbudunuman yamba ta na ɓ ya a ɓongzun mikye ta munno poro, phap dai ni yow yamba a waltu munno porom, nakha wattu niya poro pili arkyau kha kyokkiri nindi pillun yokolyokol yamba tindi munno la wehwoniri khi nindi haparena kha la sittau, sittau kyeyi to piɗi umm khirayi anghiyem ni lapidiyi yokol-yokol mikyei a munno la wehwan na ummu khiram, to ɓelellayi kenan har momi woni da yu wani kenan la pilli lah wo ni la pili nindi li yad ono kyenyi shine wo ni da yuwani kha poro sittaw to bonneh kham illanno tiya la ni kyow bonneh, wawu bal yawan bonneh wo ni kyo wim. Don ne kam ni kyow bonneh, to lokachi wo ni wanna kyow bonneh jyeyi, mboni napenom, kha mbomi kha wo pikkyeyi ni banishi kill kithi gara wo mbomi to na peni na peni whon mbomim woyaɗho ta watuyim don mere dai muditiyayi merei and sene kuma dha kobani senemunni dha kobani sai mun wanna takko mamu dhi ma munda murun mala bansik kam kei munda penni who yamba tayi tiya dhomunni so wei yamba tayi tiya dhomimni ko yamba tayi munda watu whei la poro who kokko whei kopou kikkei, so who munda sake khi bonne kizi who mun kyou kaya pin toh, kei yaɗo gudde issi mere kuma kam munda penni whei yamba tayi tiya domunni don in mayapidi tarou ko wanni taran yapiɗi sai whei yammbayo ka khei nboni khe noga ku wa mbomi doine ka penni whei yanba tayin bomma yamba kwaam yapidi doi inma yamba tayi kuma munda wawwu whe manni whe kizi doi weta kbi who manni whe kizi doi weta kobi who muwaw kayapi toh kei sai whe yambayo, bho ma munda wattu wewota kobi kikkei mbonne kam kizi ne, ni illo tiya mbone, sittaukam angiye kala sittau wona yun. Mani penna kha lilu am ta kpaddina ti khuno ti khuri karpe pedow mani perow khuri ni wo kya gumi ti ya sittau sittau-settau wo nari illinam she karpe parelow kini sin ko karpe poromonni mani barrow dan ni lapidimah lungni ni wor lapidi kyomi si nota kyomina ɗan ni saki saɗi g ɓamma tummayi ni kya gumi ni suri kha gbano wo angha pari wuzgeryim ni suri-ni suri- ni suri har she pidi woni ɓarow pidi wo ni barrow dan ni saki me ging bur oni la kyomi sino ma komow ni saki meh ya surani to kyeiyi wo ni da dimni yamba imma yamba wassehmun munda mu rum kha la issi issi senehmun wo tiya dohyi imma yammba wassehmun munda murum to munda penon ko yamba ta wattu mun, un wowo kwopow khikkyei kha kidam bonneh wo mun yowyi to kyeiyi yambana wo penow piɗi wo munɗa worani amma wunɗa ɗimmi yamba ma yamba yi poro khirani tunda yaruba an yuwani kourani taran yapiɗi si a wassigemun ta munda khikkyeiyi wo munda muri tiya bonnehn si yamba an mun wo wala li miya, mu ɗikha muɗi kha ɗimmomun ti pinin ma kyereh yi mun wo wala ma yamba menow ma kyereh ummu kiramun. Banemun ma kyereh bagri issi ɗimun who tiya ɗoh mayi tomon ma kwoi diwo mun yow kha yapi ma’a khikkyeiyim kam ɗiwo mun yow khayapi diyi a tomonim, bonneh kam mun yow bonneh sittau neh bonneh sittau, balla ma ni worow piɗi balla ɗan ɗano merun khaneh, ɗan wragsino ɗan podun nehno khira ɗan ta si menghi ma ni worya sittau to kyeiyi bonneh wo ni yow tik hi rani danon, bonneh jyeiyi kuma ni yow khikkyeiyi to an dimmi aro ta imma khu biyow mingbute, songho ta yi tallu ma kha bi mmunghude duk wo min ghude yuwegho waka binim songho ariyi talim amma makhu ummow ɗama mungbude khu ɗa worani duk paro wo mikkyeiyi te ppegho khara to to ma yamba me how songho tayi tali to makha umm ɗamazuni, sohjo ariyi tallin amma ma khu ɗa umm ɗamrazun yanda wo mikkye iyi ɗa tepgho boni ma yapiɗi tarow si dagho an lehgho y iyi khikkyeyi khra tebani khara a’a boni dano nari yim, to bomin ma dago teppow la khiyi khikkyeyi imma yamba me now kha yuwani to khari khi bonneh liya dom tiya seneh wo ta wattu ko da kha ɗi tare kha da gom riga kyere teppesho ta woro kharayi wo wela amma makka bi dagon. Mo dagho teppow ta woro bonneh ta wehgho to khara yi belellah kha bonneh to ma kha yow kha romo kha khaps kha dagho tiya tomonim har dagho kha lebani khayi gho pok ta to lana boni woro khen khara muuri tiya bonneh ko khara yi bonneh ko khara yi bonneh ta bigho khe tiya weh wo kharayi khari weh yad ogo ari yi walam ya ɗogho layi tui yapigho ta yi ding to tiya khikkyeiyi wo khara wanna, amma imma khu ballow ya gbongho khu biyow magho kha dagho tiyu tonon yap ok, ma yamba menow karimur tiya bonnehm, duk wo khara yi ko da bonneh ne yamba ta wato weh liyi tonon ti pisho, sanadiyayi dagho yeppegho la to worio kharayi wo wala, lunkhu khu riga khu diwow kha sun ɗi wo wwala, ɗi wo wo khu ɗiwow kha sun ɗi wo wala kyeiyi ma yamba menow tonon ta wattu ko a wattu banin ko ɗimin wo dama kyeiyi ih wo tamon wota wattunyi makha murum tomonyi ta wehgho don khu riga khu yow ɗi ko bi yezun yanda wo mikye menshi.